عنّا هون سؤال عم بي قلنا ماذا يعني أن تعيش حياة جيّدة؟ <hesitation> هلّأ هون بدنا نحكي عن الحياة الجيّدة إلي بتختلف من شخص لآخر كل إنسان بيشعر إنّو عايش حياته جيّدة حسب منظوره الشخصي وحسب تجاربه بالحياة وأكيد حسب المرحلة العمريّة <noise> لأنوا اللّي بي هم الصغير لكبير ما بعود يهمّه الأشياء اللّي بتسعد الصغير ما بتسعد الكبير، الأشياء اللّي بتسعد المرأة غير الأشياء اللّي بتسعد الرجل، والأشياء اللّي بتسعد الشب الصغير غير الأشياء اللّي بتسعد الشب الكهل أو الشوي كبير بالعمر كيف بحس حياته حا تكون سعيدة؟ هلّأ إذا كان الإنسان شوي كبير بالعمر الحياة بتكون بالنّسبة الوا سعيدة باهتمام أولاده في براحة أولاده إذا أولاده حياةٌ مرتاحة وسعدا، إذا هو الشّخص صحته منيحة وهو مقتنع بالحياة وما عنده <hesitation> حب للحياة وإنو يعيش <hesitation> الحياة بي بفرح أو شي. هلّأ الفرح بالنّسبة لإلو بتكون هيّ الصحّة، هيّ راحت البال، هيّ الأمان، في ناس بي حسّوا السّعادة بالنسبة إلُن والحياة إنُّن يشمّوا الهوا، إنُّن يعملوا شوبينغ، <hesitation> إنُّن يزوروا أصدقاء، كل واحد بتسعدو شغلاتو اللّي هو بي حبّا ما مقياس للكل السّعادة. <noise>